Na nahi nuho majaho rove iroho bogo majae gogo vajajeje nahi nuho majaho. A i hurae bise ore nahi nuho majaho vajajeje. Bogo je oho hurae boromore; hurae bise oho na ie garue muhuvoromo ro osare anajeje. Hurae boromohuni rohu hurae boromoho ie garue hurae bise ore ane e je ero hurae boromoho eho na dore aho rajahi i va ajeje. Dore aho rajahiromo bareje ohuro na vuonoro o osare rueromo. Ha maje hine maje va ajeje. Va oromo ro osare bamoromo hiromo hae hine vuoromo; rohu ri oromo osa osae agane gebe juvajeje. Hae hine sovo I imemije I jabuhu joe rabe vaerovaruoho na nami heje I joe ajemi jove I ehi obe juvavajeje, nahi nuho majaho. Bogo jie oho ajajore va ajeje isi amore ae masijo omo omero ehi avohorome eje ero; vorugude ano I va oromo magonsie magonaho omomo gagovevoromo ro hiromo e hurae boromore nahi mue vajarueje. Gagoevoromo ro hiromo vorugude anoroho ehi anoroho majaho majare bogo nu he i anorom vorugude anoromo ruerom abareromo ro hu senoho va a jeje va o romo va om va o nahi hijo omomo hesirire va e jeje. nahi hiji omom hesi osare va a jeje. Va romo gevajeji jabume jove rabe bogo vue oho ma arije oho e huro ajemiromo nahi nuho majae jie eho rova o jove vuo ro bameheromo vene bogo jie e vene harihe veni ade ade rabe gagovoromo ro bamehoromo hiromo jabu o hae vuoromo joe atoromo.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 Senoho a masije hu joe ato ie oho ge i va ajejo ge i e ajejo va o hige ie a jejo o joe diehi diehi ataruoho o joe bogo jie oho ma u e mu osare hijajeji. Osare hiromo bojo niae hije oho bojo niae huajeje. Bojo niae nasi huo i rodoho e maja bovi bojoe niae huo i rodoho e huo irodoho vituho demagu e jeve oho rioromo sa are nami juvo o vaerom, nami juvorom ehi va o vaomo gavajeje jeni romego. jenirome oho nuhe e jie e ro nahi nimode ieoho aeso. e ajemiromo ei bisavajeje. ie bisavorom hevo baerom ie ato ato vorom va orom aboji ome ome uevego garu ho ji e hijarueji. Garuho ji e hirom bahirom. Va o vene bisovorom va o bamorom veno huorom ioho ia a mo gagore jiego juvaho ajovoromo husuvodi voromo romo romo jiego ruero onore va o bamoromo rueroho io ho ravego ariromo ue aharueje. Ue ahoromo bogo burerioho momoro ojarue rohu senoho nosi une ariromo jogoru e atarueje, vaero varueje o bogo o jie oho ine joe asiso vaerovarueje. Jabume arirom ma u emu hejaruje. heromo. heromo gavajeji mami e nune himo a mego uevajeje osare ajiomorejo va o momoro orejo. Aero vae meno e ro rue arejo ge i ro ehi jajeji, hiromo va meno e rovego, agane. Ruerohe ma u e mu ariromo joe vaeromo ehi arijarueji, va o ariromo ha. Hine mamirove e ijo ijo vaje i ehi ari jarueje. Arirom, arirom, arirom, gava jejihe va o majaho bajego rueroho va o navajeji.